Gn mampalaza gn Gresy am kolosay. <noise> Da gn resaky tatara <noise> satria <noise> efa taloan'i Jesosy tagny reo gn malaza mintsy am resaky fivoara. <noise> Reo agnisan napivoatsy gn'olombelo. Da ireo koa anisan'ny mana miaramila matanjaky eran'izao tontolo zao taloha hatram zao. <noise>